هي كانت تندي إنها اللغة العربية، بس <hesitation> فيها- فيها أشعار، فيها أدب، فيها أشياء هكي جميلة، نحب الشعر ونحب النحو، نحب هالأشياء، أنا من عشاق اللغة العربية، البلاغة والنحو، <hesitation> نحب الشعر نحب <hesitation> الأدب.